Jliwi kuliyya akunik jliwi kima na jlawi əmd masarni, matagwazani, kiramiwatini mda kingwawun, əmda bai wuna kunik da gadi daksi əmda wana, wuna jlabi kilapiya dik əmdi atiyau jluwi kuli akunik inchau kazina mama sai kiba vaya 'yamama na diwoni gi əmdi bai, kiba bai babu akubegi asirni, ya si'yi, yakala alik əmdi bai ya kbak asiritki inkunai atiyau jliwi kilapiya, jliwi kilapiya ka jlani alai bai kapta ankal nabai wun ga jlawa dik əmda kilapiya taibani wun kuli dali amma kagafi adan akai dik əmda adawakwai bilan bai adawakai baksau əmdi ukjiligikwaya imchau kata dolai amma nanuwa bi yokwaya adawakwai, jliwik adawakwai jliwi kulibai gado diwoni kaka tlanin har akunik jliwi ka kini wun jla dik əmda bai wun kwadi ada dik əmdi bai wuna lapiya dik əmdi yane ilik wujir kimda əmda ane ilikagi akunarnsinau ai kidgu kulik jliwi amma kaka ta tlani diwoni sai ya zino mama sai kiba vaya sai ya zino mama sai kiba vaya sai nanwan yaye yamakak vayak duniya, ya kila, ya jlimi bai baksau, ya jlimik sanam bikwaya sai ya jlimik bai baksauna kabi taukda na taukdau kibana yamdaksi idan kija nanuwa yaubai əduniyawu, duinyau ba kija nanuyau kija nai zok-zok begadi ba askutiki bai kwari yaukza nanuwa na taukda kichaptaksi yaye ya chaptaksi kandi ədan vayo mani əmda bai a chaptak vayak jirai bina a chaptai haramakwai bikwaya achapta ə kila bai kima jliwangwa kak tina bai əmda vaikwe anuwa ya jlimi diwoni ya makakau makak vaya bilanamma amaki kaka zinu mama kamaki halal kamaki bebe kalkala bina kauti ka əmdi bikwa ka kwadi ka əmdi bikwa ka əmdini kauzudu kai imchinau ai əbdam bilanbai imchinau bilanbai gado biwoni kaka tlanuna nitkuja kiplapiya dik əmda na kuba asir ingwanai ti'yi angwanai nabak bai ninchu jak kilapiya dik keman toh imchinau ankalina gavadak kaptagaya ankal na bai kiraminwatina adan yaye ja dakchi bek wujirinsi tlana nane gaku kanai tlanaksanayi gaku wujirina akchi atfe gaku ja lapiya tanau imchina kaka dadu zamanik or-or wayan sau kika əmdi di kiramni wunika puksa bai yaye kikotachi akunik fik zamanin sau kak tanau wuna dala dali kadgwi kilapiya kwini achadgwa kai or-or əmda kingwali achiyi abda kai toh wun gajlawak kiplaiya gado diwoni kaka tlauna bai nadgwi kuli kima nabi nabar əmdi kanar a tinak bam əmdi kanai tadgwi labaritkanai na maduwa naikwi uktlinanai na maduwa naikwi uktlinanai dik amatinanai talla taiman kilapiya dik be be kal-kala akchi əbdamiyani bai akchi uktu bai kindi bai akchi ukgu bai kindi bai akchi kwada adatkiksi bai aksi vakbalu yankal yankal ni vabzeksi ankal aski-aksi vaukza əmda imchanu ankalna gavadak gado diwoni ninchu ja kwadi ada dk əmdibai ninchu na jlawi a chinak bai əmdi akwadak ada bai ninchu na jlawi a tinak bai əmda akwadak ada bai bikwa əmdi achi matagwazani kwari wun adawa əmchinau jliwi bai alik kaka ba imchinau jliwibai gade diwon ni jin jlabu dik matagwazana kilapiya, ni dik bai ti'yi angwanai nizga ti'yi angwanai maya ganai bai toh ankainanai gavadak ninchu hapta ankalbai ninchu biya na jlamu kilapiya dik əmdi bai ja gajlawak dali. Akunik jliwi tanau əmda bai vakwadak jliwi gina adawakawi nabai bkwa ikwi kada əmdinasau achi dik vaya bikwa dik kada gali iyi sai nibau i dunau ba sai nibau bikwaya amat yaye sai tazini ma amakiya bai kada ya jlimu nanawan yaya amakiya fi kada ko uktlaiyaye tazini mama amakija bai kada ka kapti ankalni ﻿ba kika alikwanai bikwa angwak wanai sai giyi ya maka yu bikwa ya bayu imchinau ya nadiyata adatki lbai kaka itligi alagi agaku niyoni nunadiyata adat kanai bai, kaka baliya wu atiyau akimat kanai ni dametaga yu duk bek əmdi bai tana ankalina gavadak ni hapta ga ankalinabai gado diwon kaka tlomina bai kapta kan halinanai nabai kika za ankalina tla kwaya akunik uktlina ko akunik amatina əmdugadi ko jliwi kibzuku kulibai sai namaki ja salauti bikwa ma'yim kwaya na jlirtachi gama yayae ja salauti kwachi jati kakim gado diwon ninchu jliwi kiplapiya bai ta haptiya ankal nabai ni'unu ni hini diwon kilapiyayana ankalina gavadak.